Ana woodi jaati sabi won yimɓe ɓe anndaa daabaaji ɗun waɗta. So a mari e ley nokkuuje yogaaji yimɓe woɓɓe ana mbaawi jooɗtoraaɗe ɗun. Ana woodi jaati uhum. Sabi so wanaa <hesitation> a tawree hakkille margol daabaaji sanne fuu, a waawaa waɗde ɗee kulle.